Hay <hesitation> raha aminahy manokana alongany an, maharegny marary mi zava-maniry satria, misy karazana nerf mi agnatiny izy ao foagna, na hoe nerf sensiti- nerf <hesitation> sy haiko sa nerf sensitif fa mety marary mi izy i fa izy foagna sisy vava mety hizaka hoe marary fa marary ohat- karaha olona mi.